איך וואלט געוואלט מער פארלירן מיין הערן ווי מיין זעהן ווייל זעהן איז עפעס וואס מ'קען גארנישט טוהן אנשטאטס עס- אויב מ'קען נישט זעהן קען מען נישט זעהן אבער הערן - קען מען שרייבן און מ'קען טוהן סיין-לאנגווידזש און מ'קען טוהן אנדערע מיני זאכן זיך צו קענען אדורך קומען, אבער זעהן איז נישטא עפעס צו ריפלעיסן מיט